ये चीज पीछ काई गया हम कज़े नहीं ओटकल है। हम दो गामें मनचा सूधा रूटो दाओ खाजे। ये चीज को है न जे को है न ये ती बोजारी खाने ते वाई दिया। काई काई काई <hesitation> काई काई काई। ओरे वारल दूदूज पीले ते काई। दोलो दोलो काई है मैं ती नहीं जानता ओटकल है नहीं आवें मैं सती है। नहीं नावी चीज चीज काई काई चीज। चीज ते काई रोकम होगी भाव होगी।